अल्जीरिया ल पहिली सल्तनत नोमीडिया केहे जाथे। अल्जीरिया अफ्रीका के मघरेब क्षेत्र म स्थित हावय। अल्जीरिया के राजधानी अल्जीयर्स हावय। अल्जीरिया म रोमन साम्राज्य के शासन रिहिस। सातवीं शताब्दी म अल्जीरिया म मुसलमान मनके शासन रिहिस। मध्य युग म कई विद्वान अउ पंडित अल्जीरिया म रहथे।